निराशा शब्द कहनसे एक प्रकारको आसफलता वा थकान महाशुस होनो हए । जव कोइ भि मनै अपन इच्छा अनुसारको काम नकरपात हए तव मनै के विचमे एक प्रकारको थकान आसफलता निराश जैसो लागत हए । जव कोइ मनै लक्षय पुरा करन आसफल हुइ जात हए तव मनै के महत्व कान्छी अथवा आत्मामे बहुत बडो चोट पुगत हए जिवनके चुनौतिके समाना करन आसमर्थता को महशुस होनो नै निराशापन हए । निराशा कोइ क्यक्तिके अथवा कोइ मनै के गहिरो दुःख औ पिडा फिर दए सकत हए । कभि कभि निराशा से मनै के नयाँ उमंग औ जोश फिर पैदा करन हए जा से हम पुनर मुल्याङ्कन करके अग्गु बढसकत हए । जा से मनै बलियो और परिपक्क हुइसकत हए ।